د یوی بی نظمه الماري د تنظیمولو لپاره لاندي ګامونه پورته کړي لومړی دالماري ټول توکي راوباسي اوهغه څه چي ستاسي پکار ندی کثافاتو ته یی وغورځوي او هغه څه چی مهم دی هغه جدا کښیږدي او همدارنګه په یوه لنده ټوټه دالماري داخل ټول پاک کړي او بیا هغه لوښی او وسایل چي غټ دي یامثال ستاسی یو وخت پکاریږی هغه پای ته کښیږدی او هغه چی روزمره پکاریږی هغه مخته کښیږدی.